बेल्जियमने ने संस्कृति बेल्जियमने संसक्रति जहाँ बहु भाषी। पुरंपरा छे वाफल जहाँ कला नावते जाने जा है जहाँ तीन। अदिकारिक भासा है फ्रेंच और जर्मन बेल्जियमने चाकलेट। वाफल फ्रेंच और प्राइज इसाई धर्म तिहार कार्नेवाल ओफ। बिंस, ओमें, गांग, फेस्टिवल बेल्जियमने संसक्रति जहाँ। राष्टी दिवस है लोग जहाँ अधुनिक यूरोपियन फेशन का जहाँ। अपनावे करते जहाँ इलेक्ट्रानिक म्यूजिक जहाँ प्रमुख छे है। समाज लोग तंत्र भहूस <hesitation> भासावात कलाना। अच्छा भोजन का रूपमा जहाँ जो पहचान छे।